बिल्लियाँ आपस म अपनी आवाज़ों, शरीर की भाषा, और गंध के ज़रिए बात करदी। व म्याऊं करके, गुड़गुड़ाने से, और अपनी पूंछ, कानों, और आंखों के हाव-भाव सी अपने भाव व्यक्त करदी छ। जब बिल्लि म्याऊं करदी, त यू संकेत वे सकदु कि वा ध्यान चाहदी या कुछ बोलन चाहदी छ।